Zerô, dimy, folo, dimy amby folo, rôpolo, dimy amby rôpolo, telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimampolo, dimy amby dimampolo, enimpolo, dimy amby enimpolo, fitopolo.